Maanoo, nbe wo le domoo la. maanoo, i ka a tabi ňaamiŋ, wo le mu ňinti, niŋ, i ka, loo le la, <hesitation> i ka dinbaa le mala. I ye jio ke kaleeroo kono. Niŋ i ye jio ke kaleeroo kono fo i ye i bandi. aperee, i ye, <hesitation> maanoo i ye a sele, i ye a bulandi, niŋ a seleta fo ka baŋ, aperee i ye a bulandi, i ye a sinbindi, i ye a talaa, moolu ye a domo. i ye feŋ meseŋolu ke a kaŋ. <hesitation> i ye engerejeŋolu ke a kaŋ aperee i ye a domo.